درسی کتابہٕ چِھ تعلیمس منٛز اہم تدریسی وسائلن ہنٛد پأنٹھ کٲم کران۔ تم چِھ کُنہٕ مخصوص مضمون یا کورسس سۭتۍ متعلق موادچ اکھ منظم تہٕ منظم پیشکش فراہم کرنہٕ خاطرٕ ڈیزائن کرنہٕ آمت۔